संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हए, जहाँ तमान् जात, धर्म और परम्परान्कि समिश्रण मिलत हए । हिनाकि प्रमुख भाषा अंग्रेजी हए पर स्पेनी, मन्दारिन और तमान् भाषा फिर प्रचलित हएँ । धर्मकि दृष्टिसे, अमेरिकामे विभिन्न धार्मिक विश्वासन्कि सम्मान करो जात हए, जौनमे क्रिस्चियनिटी, इस्लाम, और हिन्दू धर्म समावेश हएँ । हिनाकि खानु और संस्कृति तमान् सांस्कृतिक प्रभावन्के समेटत हए जैसेकि फास्ट फुड, बारबेक्यु और पिज्जा । अमेरिका संगीत, कला, और खेलकुदके ताहिँ फिर प्रसिद्ध हए जहाँ बास्केटबल जैसे खेल समाजके एकत्रित करनिया भूमिका खेलत हएँ ।